الا رجع بيا اللور خمسين عام للوراء غنمشي نعيش مع جدي و جدتي و نعاود ليهم على الاحداث اللي تيوقعو دبا و نعيش فالمستوى اللي كانو عايشين فيه و نشوف اللباس ديالهم و الا كل ديالهم و <hesitation> الحياة ديالهم كيفاش كانت و نعاود ليهم على الاحفاد ديالهم اللي تزادو من موراهم و نعبر ليهم على الحب ديالي الكبير ليهم